איך נוץ נישט קיין סי סאלט און נישט קיין <hesitation> סוי סאוס ווען איך קאך, כ'האב ליב צו נוצן נאר <hesitation> פשוטע זאכן נישט קיין איבריגע זאכן און איך לייג נישט אריין די זאכן אין די עסן וואס איך קאך, איך נוץ נאר וואסער מיט אנדערע- נאר אזוי ווי וויכטיגע זאכן.